Ze matetiky sy tian'olo moa zany da io karazane courge fizakane vazaha an'azy io, e taboara, courgette, baranzely, io aby, e sôsety zany moa ka da ha da malaza rasy amin'olo nefa izy io da sara aniny lasary sôsety zany da ô rô da sara io e, gne taboara io ampiresigny ame henan'aomby, huhu masiro aby io.